اذا يومه وايد يعني مب حلو وانا ابيه يعني افضل بقوله تعال اليوم نروح العشا ويا بعض في الليل وعقب نروح السينما خل نستانس يعني بخليه يعني بطلع وياه وايد عشان بعدين يعني <hesitation> اساعده يكون افضل من بعد هاليوم